one manggarai manga ca ngasang budaya hitu caci. Caci ho'o manga one penti, manga one acara kudut tiba bupati nganceng, one tiba presiden. Ata ita laku acara hitu one golo ledok one labuan bajo ngasang. Nitu danong manga acara tiba presiden, sambut lise one lewat acara caci. Caci ho'o bentuk terima ata penting neho ata penting one negara ho'o presiden. Acara acara adak, acara acara penti nitu kole manga caci. One tivi porong laku one mai youtube, one mai tivi lelo nitu caci. Caci ho'o asal dia one mai manggarai budaya asli manggarai.